ס'דא אפאהר חיות וואס ס'קענען נאכמאכן די זאכן וואס זיי הערן, איינס פון זיי איז די פאפא גיי און סיבות פארוואס זיי זאלן עס טוהן איז איינס <hesitation> צו ווארנען אנדערע חיוות אז זיי זאלן נישט קומען צו זיי, און אויך צו רופן הילף ווען מ'באפאלט זיי.